Ny tsakitsaky laniko agnatiny isan-kerinandro zao misy karazany telo: mahalany aho sambôsa folo, mahalany aho nem folo, mahalany aho brôchety roa-polo.